Pahon, ana waawi taweede o sarngina bippoole ɗee faa o reentoo. Banngal ko hanndiimo; faa yettoomo walla faa torla mo. <hesitation> Ayyo non nii woni no o <hesitation> haɓortoo, <hesitation> mbiyataa. Ayyo, anndal an min kaa non nii non. <noise>